Kpǝǝmɔrʊɩ mǝŋ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ kpǝǝmɔrʊɩ wǝǝ, vonɨ wǝ lo ro eniyɛ wǝǝ, pɨ láa caŋ kpǝ oturu nya nyée tie kpǝ nyǝ ŋ fieeni, nyǝ mǝ wo kpǝ oturu nya nyée mɨ kpǝ. Vo nya nyée yee mǝ wǝǝ, o po turu wǝ le wiili. vo wǝ le wiili wǝǝ wǝ́ wǝ lǝ kǝŋ oturu nyo po wo kpǝ nya pɔrʊ nyǝ ŋ laa bɔɔrǝ tu ri ŋ tu ecitituye kɩɩkɩɩ nɨ cɛ. Vo nya laa yǝ nya cɛ ko oturu mɔrʊkpǝwe wǝ lo poŋ ayɩrɩ. oturu nya nyǝ́ǝ rǝŋ vǝ́ wǝ le fii wǝǝ nyɩ mɨ yɩrɩ vǝ́ wǝ ya láa wɛɛ ko oturu nye pe ce kpǝ, a ria enyipǝ pǝ ŋ fǝ atʊkʊɩ pǝ ŋ kǝ sǝǝrǝ kpǝ. Vǝ́ pǝ lǝ sǝǝrɨ kpǝ ko oturu pǝ lǝ fǝ pǝ lǝ tɨnɨ nyǝ ŋ pǝ kǝ́ fǝ tu nɨ co nyǝ ŋ culu kpǝ. Vǝ́ nyo culu kpǝ koǝ tɨ a pa ria enyipǝ oturu pǝ le ke re kpǝ. Voŋ nyo culu kpǝ ko wǝǝ, ǝ tɨ a pa ria enyipǝ oturu pǝ le ke re kpǝ. Voŋ pǝ le pe fii wǝǝ, oturu a lǎ sɔɔ kpǝ. Ǝ va ŋ sɔɔ kpǝ ko e tike kpǝ, a saa kpɑ kɩɩkɩɩ. Vǝ́ a la saa kpǝ oturu e le ci a wɛ kpǝ mɨ voorǝ oturu e le ci ǝ fǝ ;;q lǝ fǝ o lo toŋ. Rǝkɨsa oyupwe e leh yee wǝǝ, oturu a la taa eriyǝ, a sɔɔ yǝ a ŋɔrɔ e yee oyupǝ oyupwe pǝ ŋ pɨre oturu pǝ le pɨre. Ǝ lǝŋ yee pǝ kɨ pɨ yee mɛŋwǝ oturu e le yee pǝ pǝ le pɨre wǝ́ ǝ lǝ fǝ wǝ a la lɛ wǝǝ wǝ́ ǝ lǝ fǝ ǝ lǝ sǝpɨ keeriwe wǝ́ ǝ lǝ fǝ e le fieeni yǝ ri ŋ yǝ wǝǝ oturu wǝ ri rǝ tukpatɩwʊ. Paa mǝŋ e le ke yee oyupǝ we wǝ́ pɨ lee pɨree wǝǝ, fe ŋ fieeni ko wǝǝ oturu keeriwe ayɩrɩ oyupwe fee pǝ la sʊ pǝ le ke tii rǝ mǝrǝ oturu wǝ lǝŋ poŋ e ri kɨto e lée yee oyupwe kɨ pɨ pɨre oturu nyǝ fǝ keeriwe nyǝ fǝ nye ri oturu keeriwe wǝǝ wǝ ŋkpɛ vǝ́ nyi la pa nyɩŋ wǝ láa ca na kpɛ.